ⴽooⴷ ⴰⴽⵙⵀⴰⴷⴰⴱⴻⵡⴰⴷ vⴰⴷⴰ ⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵢⴰⴷⵉⵙ ⴰⵙⴻ ⴰⵔⵓⵉⵣ. ⵉⵎⴻⵢⴰ ⵍⵉⵢⴻⵣ ⵓⵔⵓⴼ, ⴼoⴷⴰⵡⴰⵀⴰⵙⵉⵔ, ⴻⵜⵜⵉⵏⴰ ⴰⵙⴰ ⴰⵙⴰ ⵡⴰⴷⵣⴻ ⴷⴰⵏ ⵉⴳoⵙ ⵢⴻⵔⵏ. ⴰⵙⴰⵏ ⵏⴰⴳⵀⵍⴰ ⵏⴰⴽo ⵡⴰ ⵀⴰⵔⴰⵜⵓⵀⴰⵣ ⵡⴰ ⴰⵙⴰ ⴱoⴽⴰ ⵣⴰⵙ ⴽⴻⴳⵎⴰ ⵢⴰⴽⵜⵓⴽ ⴰⵙⴻ ⴰⵔⵓⴼ. ⴽooⴷ ⵜⴰⵔⴻⴷⴰⵡⴻⵏ ⴼⵉⴷⵓⵔⵉⴽⵉⵣⵉⵜ ⴽⴰⵡⴻⵏ, ⵏⴽ ⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⵙⵀⴰⴷⴰⵙⵉⵍ ⵏⵉⵏ ⴻⴽ ⵢⴰⵡⴰⵔ ⵜⴰⵔⴻⵏ ⵢⴰⴳⴰⴽ ⴰⵢⴰⴽⵙⴰⴷ.